Chaꞌ na nnda̱a̱ na nmaⁿ tsꞌaⁿ liaa najndyee macaⁿnaꞌ na niom liaa na nmaaⁿ, macaⁿnaꞌ na waa jnda̱a̱ xapo oo xapo na nleilꞌueeꞌñe tsꞌaⁿ macaⁿnaꞌ na waa cwii sto na matmaⁿ oo cwii peila yuu na nntꞌuii tsꞌaⁿ ndaa chaꞌ na nleilꞌueeꞌñe tsꞌaⁿ na nmaⁿ tsꞌaⁿ liaa mati macaⁿnaꞌ na waa cwii tsjo̱ꞌ na matꞌmeiⁿ oo cwii lavadero yuu na nnda̱a̱ na nntio tsꞌaⁿ liaa chaꞌ na nmaⁿ tsꞌaⁿ joonaꞌ. Ljoꞌ na macaⁿnaꞌ na nntsꞌaa tsꞌaⁿ macaⁿnaꞌ na nntio tsꞌaⁿ liaa nacjooꞌ tsjo̱ꞌ oo nacjooꞌ yuu na nmaⁿ tsꞌaⁿ joonaꞌ xeⁿjnda̱ nntio tsꞌaⁿ ndaa nacjooꞌ liaaꞌñeeⁿ xeⁿjnda̱ nncꞌoomñe tsꞌaⁿ xapo oo jnda̱a̱ xapo nacjooꞌ juunaꞌ xeⁿjnda̱ macaⁿnaꞌ na nncꞌue tsꞌaⁿ liaa chaꞌ na nncwjiiꞌñe tsꞌaⁿ tyjiiꞌ juunaꞌ macaⁿnaꞌ na nleilꞌueeꞌñe tsꞌaⁿ cwii cepillo chaꞌ na nlcuuñe nacjooꞌ liaaꞌñeeⁿ ndoꞌ chaꞌ na nnaaⁿ chaꞌtso ntyjiiꞌ na tseixmaⁿnaꞌ ñelꞌa nnꞌaⁿ tiempo na jaachꞌee xuee na nntmeiiⁿꞌndyena liaa nacjooꞌ tsjo̱ꞌ chaꞌ na cwjiiꞌñenaꞌ chaꞌtso ndaa na tsꞌo na tooꞌ naquiiꞌ juunaꞌ na cweꞌ manda̱ macaⁿnaꞌ na nntio tsꞌaⁿ ndaa nacjooꞌ liaaꞌñeeⁿ chaꞌ na nncwjiiꞌñe tsꞌaⁿ chomꞌ tyjiiꞌ juunaꞌ ndoꞌ xeⁿjnda̱ nꞌndiiñe tsꞌaⁿ liaa ndoꞌ wjaatseintyja tsꞌaⁿ juunaꞌ yuu na nlcwiinaꞌ.